Kwan mmiɛnsa so ne nnim sɛ yɛsie gyeene ne 'garlic' a ɛtena ase kyɛre. Na afei ɛnsɛi anaa ɛmporɔ Na ɔkwan no deɛ ɛdi kan ne sɛ, wo pɛ sɛ wo sie gyeene anaa 'garlic' a, hwɛ sɛ wo de bɛkɔ biaeɛ hɔ no yɛbɛka sɛ nwunu wɔ. Na afei nso, hɔ no nso aho. Wo yɛ no saa, na afei gyeene no nsuo a ɛwɔ mu no nti wo nya baabi a hɔ ɛnwunu na afei baabi a hɔ aho kakra saa no ɛde gu a, ɛmmoa mma gyeene no anaa 'garlic' no nsɛi. Ɔkwan a ɛtɔ so mmienu ne sɛ, gyeene anaa 'garlic' no, ɛnam sɛ nsuo ɛwɔ mu no nti no, wo bɛtumi atwitwa. Na sɛ wo twitwa gyeene ne 'garlic' no a, na afei wo apɛ adeɛ bi a wo bɛtumi abua so na wode agu mu. Na afei wɔabua so na wo de akɔhyɛ afidie a yɛfrɛ no asukɔtwean adakaa yi mu anaa sɛ 'fridge' no, na wo de akɔhyɛ mu. Ɛno boa ma gyeene anaa 'garlic' no ɛtumi kyɛre aberɛ a ɛnsɛi. Saa nso na yɛwɔ ɔkwan baako a wo fa so a, ɛno nso gyeene no anaa 'garlic' no wo de bɛgu awia mu. Wo de gu awia mu a, ɛboa ma ɛyi nsuo no nyinaa firi mu. Na afei gyeene ne 'garlic' no ɛtumi kyɛre.